Agar men sibirga sayohatga ketayotgan bo'lsam chamadonimga qo'yadigan eng birinchi narsa bu qalin paypoq shim va qurtka paltolar bo'ladi. Chunki sibir judaham soviq mamlakat. U yerda issiq kiyimlarsiz yashash juda ham qiyin.